عشان اتصور أحد صورة جيدة أول شئ لازم تختار الإظاءه إظاءه تكون طبيعية خاصة في الصباح أو وقت الغروب ثمن تتأكد ان الخلفية ما تشوش عالصورة أن الخلفية تمشي مع الصورة وثالث حاجة إنك تاخد اللقطات من زوايا مختلفة وخلي الشخص يتصرف بشكل طبيعي يعني خليه يبتسم ، ويكون وجهه مرتاح ما يكون متصنع إستخدم وضعيات مختلفة يعني قرب الكاميره ابعد الكاميره، <hesitation> خد عدسة واسعة خد عدسة ضيجه هذا يعطي تأثير جميل أهم حاجه خلي الشخص يحس أنه مرتاح وهو بيتصور ما يحس أنه مخشب أو -أومتزمت عشان تطلع الصورة طبيعيه يعني ما -ما يطلع إلنا واضحه إنها جاعد يتصنع عشان التصوير.